في أحد الأيام، كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة. وفي مكتبة، في قصرها الخريطة، كانت جديمة. كانت جديمة بك، ومع مرور- ومع مرور الأيام، اكتشفت إنها تفتح باب لعالم آخر. راح رحلة المغامرة مليئة بالاحداث والتحديات، والعجائب ال تكتشف اسرارها للعالم.